د پیازو او د هوګې د سالمو ساتلو دپاره او د ډير وخت د ساتلو د پاره ښه طریقه دا ده څې هغه نسبتاً په سړه هوا کې یعنې یو مناسبه هوا کې څې نه ډيره سړه وي څې یخ یې ووهي او نه هم دونه ګرمه وي څې د هغه د خرابیدو سبب وګرځي یعنې په ن، مناسبه هوا کې وساتل سي.